forseti Alþingis bað þjóðina afsökunar á þingmannanna á Klaustri ráðgefandi siðanefnd hefur verið virkjuð og málið skoðað sem

forsætisráðherra segir ummælin óafsakanleg og óverjandi hlýnun jarðar er mesta ógn mannkynsins og enn er langt í land að sporna við henni þetta kom fram á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi í morgun tryggja á jafnt aðgengi

að tónlistarnámi óháð búsetu með nýju samkomulagi ríkis og sveitarfélaga ríkið leggur til rúman hálfan milljarð króna óhemju fannfergi er á norðanverðu landinu og hafa margir lent í vandræðum verktaki á Akureyri segir að nýjar reglur bæjarins um snjómokstur

það varð allt svart og hljótt segir par frá Flateyri um snjóflóð sem það lenti í á á föstudagskvöld fimm manns sluppu ómeiddir úr flóðinu

afsökunar á þingmanna á barnum Klaustri nýlega forsætisnefnd hefur ákveðið að skoða málið sem mögulegt

og virkja ráðgefandi siðanefnd forsætisráðherra segir orðræðuna óverjandi og óafsakanlega það var nokkuð rafmögnuð stemning í þingsal við upphaf þingfundar í dag fyrsta fundar eftir að uppákoman Klaustri komst í hámæli þingflokksfundum var nýlokið og á þingflokksfund Miðflokksins mættu þau Una María Óskarsdóttir og Jón Þór Þorvaldsson þau eru varamenn Gunnars Braga Sveinssonar og

Bergþórs Ólasonar sem eru komnir í launalaust leyfi í ótilgreindan tíma og þá eru þeir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson orðnir óháðir þingmenn eftir að þeir voru reknir úr

Flokki fólksins anna Kolbrún Árnadóttir sem einnig tók þátt í samtalinu á Klaustri er enn að íhuga hvað hún geri og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sat þingfund dagsins og áður höfðu þingflokksformenn fundað með forseta og við upphaf þingfundar las forseti Alþingis upp niðurstöðu forsætisnefndar forseti vill einnig og þegar á þessari stundu biðja aðra þingmenn en þá sem hlut áttu að máli og sérstaklega þá og aðra einstaklinga sem nafngreindir voru sem og aðstandendur þeirra ég vil biðja starfsfólk okkar konur fatlaða hinsegin fólk og þjóðina alla afsökunar forseti vill upplýsa að málið hefur þegar verið sett í farveg af hálfu forsætisnefndar á fundi sínum fyrr í dag fjallaði nefndin um málið og ákvað að hefja skoðun þess sem mögulegs

óundirbúnar fyrirspurnir tóku síðan við þar sem byrjað var á umræðu um þetta mál en kastljósinu beint að framhaldinu sem raunverulega vilja breyta menningunni standa gegn mannfyrirlitningu kvenfyrirlitningu og fordómum logi beindi spurningum sínum um hvað gerist nú til forsætisráðherra sem fagnaði því að forsætisnefnd tæki á málinu sú orðræða sem hefur verið gerð að umtalsefni á undanförnum dögum var dapurleg einkenndist af kvenfyrirlitningu fordómum gagnvart ýmsum hópum hvort sem er hinsegin fólki fötluðu fólki eða öðrum hópum og sú orðræða er í senn óverjandi og óafsakanleg er að

að draga inn í þetta fólk úti í bæ

eruð þið ekki að afvegaleiða umræðuna

nei

þingmenn hafa sagt um aðra þingmenn

skammast sín fyrir að hafa

Kolbrún farið líka í leyfi

ég sé eftir mörgum öðrum samtölum

ég sé eftir mörgum öðrum samtölum

þessi ummæli sem þarna féllu eru alveg út úr karakter við þetta fólk sem við þekkjum það hefur átt sér stað trúnaðarbrestur og menn þurfa auðvitað að vinna sér inn traust til þess að geta starfað áfram ég er ánægður með það hvernig Miðflokkurinn hefur tekið á þessu máli að Miðflokkurinn muni vera í fyrir því að bæta andrúmsloft og og reglur sem varða samskipti fólks finnst þér nægilegt að tveir af þessum þingmönnum fari í leyfi mér finnst það ekki nægilegt en viðkomandi þingmenn verða að gera það upp við sig en ekki síður þingflokkar viðkomandi stjórnmálaflokka og stjórnmálaflokkarnir sjálfir fram og alltaf að koma meira og meira það sem mér blöskrar langmest er hvernig þeir koma fram við fatlaða fatlaða einstaklinga og nýjasta dæmið með Sigmund Davíð og hvernig hann kemur fram við Freyju þetta er óásættanlegt við getum ekki liðið þetta finnst þér að öll sex eigi að segja af sér já finnst þér ekki að Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún eigi að fara í leyfi líka nei mér finnst það ekki vegna þess að það er stigsmunur á því sem þarna gerðist Sigmundur hefur

sagt það að hann skammist sín fyrir það að hafa ekki stöðvað þessa atburðarás já þetta var á hlýnun jarðar er stærsta ógnin við mannkynið þetta sagði David

á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem var sett í Póllandi í morgun við eigum langt í land með að bregðast við segir aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna fulltrúar um tvö hundruð ríkja eru saman komnir í

þess að ganga frá reglugerðum tengdum Parísarsamkomulaginu þrjú ár eru frá því að það var samþykkt Bandaríkin eru eina aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sem samþykkir ekki samkomulagið í júní í fyrra tilkynnti Donald Trump forseti að hann drægi Bandaríkin út úr samkomulaginu það væri of þung fjárhagsleg byrði samkvæmt nýrri úttekt um loftslagsmál hefur það skapað fordæmi fyrir önnur ríki að draga lappirnar þegar kemur að aðgerðum

sem í sextíu og fimm ár hefur ljáð náttúrunni rödd sína ávarpaði gesti sem fulltrúi fólksins hlutverk hans er að miðla skilaboðum almennings til ráðamanna

fjárlaganefndar Alþingis afgreiddi í dag tillögu um að

fái heimild til að lána Íslandspósti einn og hálfan milljarð til að mæta fjárhagsvanda fyrirtækisins nefndin hefur fjallað um málið í tengslum við afgreiðslu fjárlaga Íslandspóstur hefur glímt við mikinn lausafjárvanda forsvarsmenn fyrirtækisins segja að vandinn sé til kominn vegna þess að bréfasendingum hafi fækkað gríðarlega á undanförnum árum Willum Þór Þórsson formaður fjárlaganefndar sagði í samtali við fréttastofu að lánið sé háð þeim skilyrðum að fyrirtækið standi við

fjárhagslega endurskipulagningu og haldi þingheimi upplýstum um framgang mála tryggja á jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu samkvæmt samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga sem skrifað var undir í dag framlag ríkisins nemur fimm hundruð fjörutíu og fimm milljónum á ársgrundvelli og gildir samkomulagið til tvö þúsund tuttugu og eitt fjárhæðin er greidd til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem annast úthlutanir til þeirra þrjátíu og þrjú tónlistarskóla sem samkomulagið nær til víða um land á móti skuldbinda sveitarfélögin sig til að taka tímabundið yfir verkefni frá ríkinu sem nema tvö hundruð og þrjátíu milljónum króna á ári í tilkynningu menntamálaráðherra fjármálaráðherra sveitarstjórnarráðherra og fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir samkomulagið sem er byggt á gildandi samkomulagi frá tvö þúsund og sextán um tónlistarnám á framhaldsstigi þá sungu nemar við söngskólann í Reykjavík tríó úr óperu eftir Mozart þetta er mjög mikilvægt samkomulag við erum að tala um að ríkið er setja yfir hálfan milljarð í þetta samkomulag

að tryggja jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu og tónlistin er okkur landsmönnum gríðarlega mikilvæg þess vegna erum við hér áður en samkomulagið tvö þúsund og sextán tók gildi voru fluttar fréttir af slæmri stöðu skólanna þeir hafi orðið leiksoppur í deilu milli ríkis og sveitarfélaga þeir bjuggu margir við viðvarandi

rekstrarvanda

sveitarfélögin hefðu viljað sjá aðeins betur gefið í en það er ljóst að þetta er mun betra og jákvæðara skref en við höfum áður séð og við erum hamingjusöm með það

mjög ánægð með það að það skuli eiga að skipa samráðsnefnd

í kjölfarið á þessu samkomulagi sem á þá að fylgjast með framkvæmd samningsins svokallaða í Héraðsdómi Reykjaness vegna þjófnaðar á um sex hundruð tölvum úr gagnaverum í Reykjanesbæ og Borgarnesi sjö sakborningar í málinu gáfu skýrslu fyrir dómi

tveir sakborningar breyttu vitnisburði sínum og játuðu aðild að innbrotum í tvö gagnaver en segjast ekki hafa komið að skipulagi þeirra annar þeirra er Sindri Þór Stefánsson sem sagðist ekki geta gefið upp nafn

fyrir að dómari hefði bent Sindra á að það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir hann að gera það ekki áttræð kona er látin eftir að hafa orðið fyrir

á heimili sínu í Marseille alls hafa fjögur látist í mótmælum og óeirðum í Frakklandi síðustu vikur konan bjó nálægt þeim stað þar sem mótmælin í Marseille stóðu sem hæst á laugardag hún var að loka glugga þegar hún fékk brúsann

í andlitið hún lést á sjúkrahúsi skömmu síðar mikið gekk á í París um helgina yfir fjögur hundruð hafa verið handtekin og hundrað þrjátíu og þrjú eru særð mótmælendur kveiktu í bifreiðum köstuðu málningu og steinum að lögreglu og stöðvuðu umferð einn vinsælasti ferðamannastaður í París skemmdir voru meðal annars unnar á

tengiliður gulu

hreyfingarinnar sem hefur staðið fyrir mótmælum undanfarnar vikur fordæmdi ofbeldi og

vinnuumhverfi og aðstöðu þá mótmæltu framhaldsskólanemar breytingum á skólakerfinu reiði mótmælenda beinist ekki síst að Emmanuel Macron Frakklandsforseta sumir krefjast þess að hann segi af sér stjórnvöld útiloka ekki að lýsa yfir neyðarástandi ég hefði ekki verið á ferðinni ef varað hefði verið við snjóflóðahættu þetta segir kona sem lenti í snjóflóði á

vegurinn er ekki vaktaður sérstaklega vegna snjóflóða en þar gæti orðið breyting á bílarnir tveir voru í samfloti hér um Flateyrar þegar snjóflóðið féll féll úr svokallaðri

sá allt í einu koma svart ský fyrir framan sig

svo

svo votta fyrir ljósi og kennileiti

það var ég var ekkert viss

hafa hann í aftursætinu og geta

fjölskyldan slapp án meiðsla sem og vinkona þeirra sem lenti einnig í flóðinu ásamt tveggja ára dóttur sinni pabbi Hrefnu og bróðir

Jóns voru fyrstir á vettvang og grófu mæðgurnar út áður en þau aðstoðuðu fjölskylduna Jón og Hrefna segja að öllum hafi verið brugðið nema líklega þeim stutta hann bara svaf

kominn upp á veg sem hann vaknaði þá fékk hann óvart vindinn í andlitið Veðurstofan vaktar snjóflóðahættu í byggð en með samningi við Vegagerðina fylgist hún einnig með snjóflóðahættu þar geta íbúar fengið s m s um snjóflóðahættu og

frá Vegagerðinni kemur til greina að Flateyrarvegur yrði einn af þessum vegum

já það kemur vel til greina og hefur verið rætt núna milli okkar og Vegagerðarinnar reikna með því að við

láta það ganga þannig bætist við þær upplýsingar sem Vegagerðin hefur

til að taka ákvarðanir og halda íbúum upplýstum þá fær fólk upplýsingar oft fyrir fram um það gæti skapast hætta og þá getur

drifið sig heim úr vinnu eða sótt börn í Norðurland er snævi þakið og á Akureyri var rúmlega eins metra djúpur snjór í morgun bréfberi segir eldra fólk miklu duglegra en yngra að moka frá húsum verktaki á Akureyri segir að reglur bæjarins stórauki kostnað við snjómokstur snjó hefur kyngt niður frá því um miðja síðustu viku í norðaustan

hefur nú tekið við en þungfært er á norðanverðu landinu það fannst kannski einhverjum Akureyringum vera komið nóg af fannfergi um helgina en í nótt bættust við einir tíu sentimetrar

það er hreinlega allt á kafi þetta er örugglega í þriðja skiptið sem ég þarf að finna bílinn þannig að þetta er bara svona þér finnst þetta ekkert komið nóg eða hvað nei jólaljósin verða fallegri í snjónum og svona á veturinn að vera hvernig er að bera út póst á svona dögum mér finnst það fínt en þetta getur orðið svolítið þungt fyrir þá sem fara hægar yfir hversu duglegir eru íbúar að moka hjá sér það er allur gangur á því ég verð nú

elsta fólkinu því það er oftast duglegast það er yngra fólkið sem nennir þessu síst þetta er annasamur tími hjá verktökum í snjómokstri við vinnum nánast allan sólarhringinn og höfum bara vaktaskipti á vélunum

þær mega ekkert stoppa Akureyrarbær hefur

bannað snjósöfnun af einkalóðum í botnlanga eða á gangstéttir og þarf að losa snjó á nokkur skilgreind svæði Leó segir nauðsynlegt að rýmka reglurnar og leyfa losun víðar verður rosalega dýrt fyrir einstaklinga að láta moka ef það þarf að keyra langar vegalengdir með snjóinn það getur kannski farið upp í

þrefalt fjórfalt og þó tugir

séu á ferðinni þá lenda sumir í vandræðum og festist bara pikkfastur pikkfastur hvernig finnst þér færðin svona hérna innanbæjar á Akureyri heldur slæm en það er það er vetur og við verðum að sætta okkur við er gefinn laus taumurinn við hönnun tekur gjarnan völdin af teikningunum þetta segir þátttakandi í

stendur yfir veitt eru verðlaun í fimm flokkum fyrir fallegustu gluggana hönnunina

faglegasta

svonefndi er eitt húsanna í keppninni það er eftirlíking af húsi sem á að byggja í Hafnarfirði

stór draumur hjá okkur síðan við vorum í skóla að gera piparkökuhús af alvöru húsi þannig að við létum bara vaða þetta heitir deili sem við settum hérna í í skurðinn á húsinu sem sýnir sem sagt einangrun og steypulag og gólflag og klæðningu forsendurnar fyrir þessari keppni voru í rauninni engar reglur þú mátt bara láta hugann reika og þetta er útkoman hjá okkur er hugsað sem athvarf fyrir aðstoðarmenn jólasveinsins á náttúru Íslands og horfum á hraunið í kringum okkur og hvernig við getum nýtt það til þess að að tvista saman

hönnun og og náttúru stóðst húsið

nei við fórum töluvert fram úr en það er nú ekki óþekkt í íslensku umhverfi já þær gerðu það klárlega og voru eiginlega bara langt undir kostnaðaráætlun

að áætla sem er stór stór plús og gerist ekki oft

lítillega í öllum landshlutum í kvöld og nótt en það léttir til á landinu þegar líður á morgundaginn áfram verður kalt og þá sérstaklega í innsveitum landsins þar sem frost getur farið nærri tuttugu stigum Theodór Freyr veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með íþróttafréttir kvöldsins við skulum líta á það helsta spennan heldur áfram á Evrópumóti kvennalandsliða í handbolta í Frakklandi úrslitin réðust eftir að leiktímanum var lokið í leik Selfoss og Stjörnunnar í úrvalsdeild karla í handbolta fyrir að hlaupa inn á völlinn þegar skoraði á móti

Alþingis bað þjóðina afsökunar á

þingmannanna á Klaustri ráðgefandi siðanefnd hefur verið virkjuð og málið skoðað sem

siðabrotamál forsætisráðherra segir ummælin óafsakanleg og óverjandi hlýnun jarðar er mesta ógn mannkynsins og enn er langt í land að sporna við henni þetta kom fram á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Póllandi í morgun tryggja á

jafnt aðgengi að tónlistarnámi óháð búsetu með nýju samkomulagi ríkis og sveitarfélaga ríkið leggur til rúman hálfan milljarð króna

óhemju fannfergi er á norðanverðu landinu og hafa margir lent í vandræðum verktaki á Akureyri segir að nýjar reglur bæjarins um snjómokstur þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og svo er vefurinn ruv punktur is uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl